Fuyundum, nucaméén caméén imbi fuséni balobé, aw béhayéén, umundum uhayéén yo inja fuhay, nujool utiŋul niyihéén fo, nuŋa waaf nukeeg fo ma miin fo fukago do, fujingého; fujingého nutéék babé baan fatiha foomé, aw bétéék fo batégé ho tégé baan utégé, fo béséni balobé bara fo éém batégé baan utégémé béséni balobé.